Azafady ley patron fa tena tara zaho tandroany tratran'ny emboteiazy tamin'ny lalana, fa tena miala tsiny fa hiezaka r'aho mba tsy ho tara koa amin'ny manaraka, fa nefa nifoha maraina avao r'aho fa tsy <hesitation> tratra le amin'ny emboteiazy, tsy maintsy maraina be zay vao <hesitation> malalaka ny lalana nefa zaho somary taratara kely, azafady ley patron.